सउदी अरब मौसम उष्णकटिबंधीय रंग शुष्क निच, दवा निश प्रकारउ मौसम निच, शुष्क मौसम रंग गर्म मौसम। सउदी अरब विभिन्न क्षेत्रों मौसम अलग अलग निच, लेकिन आम तौर ऊ दवा मौसम गर्म रंग शुष्क निच। मौसम ऊ मुख्य विशेषता, सर्दियाँ, दिसंबर से फरवरी तंग, आमतौर पर तापमान दस डिग्री सेलसियस बीस डिग्री सेलसियस तंग निच, हदौ समय वर्षा ऊ खातिर कम समय दु। गर्मियाँ, मार्च ईस नवंबर तंग, तापमान बौधि निच, वर्षा मा हाचिद, मौसम गर्म निज, जुलाईऔ औसत तापमान चालिस डिग्री सेलसियस तंग निच। निंगानु ध्यान रखेन्नौ महत्वपूर्ण दु सउदी अरब ऊ विभिन्न क्षेत्रों मौसम भिन्न निच, निंगानु हदौ नेमौ महत्वपूर्ण दु निंगानु घुमेन्नो यात्रा लान्नौ हाम बीम ज्ञयाच।